اكيد الشباب مفروض يشاركون بس اكو حالات ويحد ما يسوى انو يشارك بيها اصلا <hesitation> اكيد مهم انو يشاركون لان هما اصلا غاح يكبغون غاح يصيغون مستقبل البلد فهما المفروض يحددون مستقبلم هذا مستقبلم وهاي حياتم وهما مفروض يختاروها ما سياسيين يختارولم هيا